Yeah normally ley okay yes I can explain that when it come to washing hand in our normally we can just wash only our palm but form ley pass <hesitation> disease we been having covid nineteen ebola we was taught or ley teach us how to wash our hands when you washing your hand you wash your hand up to your elbow because some people can like sneeze using la elbow and la elbow can bend so when you say that you washing your hand you wash let a go above your elbow because sometime gems can sit within la area so la ley proper way to wash your hand to wash and pass by your elbow.